Ricordu 'na partìa a boce, i giugavu cuntra 'na scuadra pi forta dë mi e me sociu e a ün certo punto li a set'ure vëntazìa ënterumpi la partìa perché al era ubligatori andé a sin-a e i eru ën vantage, l'uma fait ün bucun dë sin-a e dopu sin-a l'uma tacà turna a giöghi për finì la partìa e mi e me sociu l'uma pa pi capine üna e l'uma perdü